<noise> nuntu sa ndadi ngaha ma wara ese mbojo re ma caru laoku badem dou niki rasa palmara kusi <hesitation> na mboto pahun si palmara ese mbojo de warak palmara uta waraku <hesitation> palmara kakando o'o warak palmara <hesitation> kahanu kalo wua kalo ka palmara ke ke nuntusa ndadi ngah na caruk kadori tantu ni lao ku caru maci na caru macin di noro wea oi na caru lok caru rau isi raun deni de cara nda ndawin ake ke ede warasa nggonggi na ni lao ku waras ku ngunga'e na ndawi kai <hesitation> tampu'u <hesitation> ma caru poda de palmara utaksi taki ndawi romo ku aka uma ka palmara uta menjai akek si palmara uta menjai ke maina <hesitation> tampu'u ndawi kainde dou se rasa de na ra lao nggawi ku mboto kaina warak ma weli rau ica duan reni palam lebi caru de lao nggawi ndai kusi hasil nggawi ra pukka <hesitation> ala ya pokonya ra lao ngupa ndaie au kombi ra mboho mena kaim howin desi mai kai caru maci hi'i uta de de <hesitation> ndawi kaisa palmara de karaso nari ja wau uta de ti ja loa mu lowi kandede lo mana pa'i si loko uta deni la'o isi wono ncau na Ekaraso kanari ka lao wea huri huri uta re kalao wea ma leme ncau nggo de tosik toto'i si wati ja to'i poda aijan ka to'i poda ni bi'a dua skalipa na'e na nggori ede ompo na caru kadori ba caru kadori poda ma daloa wati wara de mangge rebe kusi na mangge rebe re de na wara sa nggonggin kalo ra ngupa sani de weli ke na moda alum piti menam lampa mangge rebe tau ki nari kais toma sto'i <hesitation> ompo na caru ngolo ra woun de harus wara bawa si bawa ra ncuna lao saha <hesitation> dentamba caru wali kaina kaleli si ndadi tau jasto'i ompon tambua ngolon de nalokira kanganga loko ja dou niki uma deni edes ampon caru tumi kanari ja <hesitation> rempa rempan ede ni tumi ka nari ncango kanari ompo de tau oi nggori ede ampo ede ompo ompo tau uta kande ni na nggori ede nggahi mu ndadi ngaha ma caru de <hesitation> timbu kusi <hesitation> ma caru poda timbu ke nuntu sa erandawi kai bongi ni pala na beda si bongi de kalo bongi ka bongi kai timbu ake ke bongi lede ku si bongi leke kusi nggahi dou se rasa ka Nah dei bongi leke ke na wara sa ya bune ngaran reni na leke nari ja na lai si lao bongi ntiri ra fare ntiri re de fare leke kai ke bongi <hesitation> au fare ntiri lao fare leke ke <hesitation> na beda sih fare leke ke waras na na'e laoku mina nari jan sato'i bandi kai sa la'o fare ntiri bongi taki ngaha sananai deni de cara ndawi timbu ake ke tau <hesitation> dei o'o ku pala o'o ake ke wati loan o'om tua harus <hesitation> o'o ma dori ku o'o ma dori nggo ede bongi kande <hesitation> waca kanari kai karaso nai jasto'i ampo de tau lija santa ni'u ku santa ni'u ampon kadori poda timbu deni tau ku <hesitation> santa ni'u tamba nari ja sia sanggini duanggini ni ampo wara ja rasa paidar caba na nggori ede <hesitation> tilom nefa ro'o kalo ka ro'o kalo wati loam matua sih harus ma dori <hesitation> ma caru poda de mbuipa ponte weki keni mbuipo nggulu wekin kambolon wekin ka aka fu'un ka edes ndadi tau aka wo'o o'o ka sawatip ntau bongi dewausar tau ro'o kalo dere ede ompo tau bongi lao santa niu kande tau nggori ede puru kaija ka ma'a afi ma dapana poda tija loamoa Afim kalea na'e harus ka ma'a ompona caru mami deinka paidara mpangi mpangi ruci o'on de paidar <hesitation> genta na de macaru wali sabua de mangge mada ku mangge mada ke na ra weha aka ader kalo <hesitation> nggahi mbojon nggahi mu ader loko kuni wara ku ma wontu <hesitation> ma kala ka wua kalo ka na edek ndadi weha na beda li kalo nggahi dou se rasa ese mbojo ka na lai lao kalo jawa la'o kalo susu ke harus kalo nggahin de harus kalo lokal ku kalo lokala mar wa mar mori ese mbojo ka ede ku ruan nggahi doum tutua kani na beda si <hesitation> caruna ka kawuntu kalo lo jawa de lao kawunru kalo ede bau kombi ni ti ja babade ba wara jir setan kombi ma lu'u kaini lokir na caru bedan neni na cara ndawin ake ke weha lao lao wea'uk kawuntu ka nggaro ka nggori ede lao wa'a ka dula tosi ka to to'i mpida ku tosi ka tot to'i mpida lao wa'a aka uma ka nah nggori tosi ka toto'i mpida re waca karaso ku ompona mbora ma warna me'e dohon re Pici kanari keis sia sto'i ompon caru nggori pici kai sia de wi'i kandede toho oi pana nggori toho oi pana lowi kamamir ede ni lowi kamami ompo lokir caru kadori na tauja kai santa ni'u santa ni'u sa lowi lowi ande re tau santa ni'u ngena koro nari jan sto'i lokir caru poda ni'ma na ngaha ka pede ta ja kai si kapanto nah kapanto ede si ma tamba na <hesitation> rasa rasa hanun de au kombi rasa cinta kombi dei ede deni ompon caru kadori poda nggori ede sadia kanari jaku uma kani nah de ma daca'u ngaha ro'o prongge kande wati ca'u romo na ni naca'u pa ngaha kawuntu kalo ra tosik ede ni na bedas lao kapati kalo na de kpati kalo dewati loak ngaha ni nggori ede ma caru wali sabua de kalempe kusi ndadi landa cu'u romo dou da amba kani nggahi dou eunga ese rasa ka kalempe de <hesitation> na beda si ma waur busi laom waur pana na bommbusi re bau kombi beda kaina mbusi bune doumalandan ede ni busi dirawi doho fiki kananu raun deni kapo mo pana ngo pana ka na caru lu'un dei karoto ntuki awa loko ka bau kombi ntuk <hesitation> saking caru ngge'en aka loko ka na losan ta loki ni Pahup ra caru na de sabua wali de ma mboto landa dou ndadi wa'a na ajo rima ndai ole ole nggahi dou romo ni ede nci ncai re bunga sinci kusi mboto kain re awa dompu si landa dou taki dema dula ntadir ntedi bawa awa sambawa ka weli wa'ar ede lao timbu ede ni ndadi ngena rau ina <hesitation> ara ra cucun ese rasa kani kiwara ja paidar lao ajo rima doum tuan reni